Idahaemi unyem ndido nwan idahaemi ana alatim esie, akpa mkpo ana otoño kaña k'uwen owu oro esie edu nsie, naña edu uwem nsie etiede. Arimbud idahaemi owu itahata uyi owu, owu inyañ imenkemen uyi owu, ana ese emi ikipde itdm ino fin ndin ofo aka ndo ndin ofo akaka ekebebup ima, idighe naña ekedude k'ufok mmo ke edu afi afi ebin ebin afo aka ọkọdọhọ nyem ndidodo fin, kpak ukem ubọk oro ekenam de ko inyonyuñ idi idiñam mi k'ufọk mfo do edi se owu etehede idem esie ndin afo aka ndo usuk mm'owu do amade nwan k'okpon idem usuk mm'owudo amade nwan k'okpon itid ifuọ usuk mm'okpon eba usuk mm'owu do amade owu ifin mkpufañ edid enyene mone nsi nsi mkpo owu adade ada ama uka uka kiene efun oro mutehekede usie uwem mekeme ika ọkọkọñọ k'usuñ emi ofo mukekereke ke iyetibe ntro Arimbud idahaemi nnyin idade mi edi se efuri owu iden ma iban etehe etehede idem, kuyak uyi emen fin aka ekewid, okọpọsoñ uyi ọ akuye efjn anwan esimen owu aka mkpa, kuyak ubuyi emen fin aka aka ekekpa, mme mkpo do esine ke nwan akamba akamba emi ete nnyin mme ete ete nnyin enyuñ etiñde, nnyin nko isuk inyuñ ikud idahaemi nnyin ikpunide ika ikesim ikpo owu esidọhọ ke eku ekekeme efọk ndin abup umukaka ukudo nwan umen uda ukusin k'ufọk baba mfo ọ afiak emen ada ekesin ono mma mfo afiak obok, ama obok fin ama, afiak ebeñe idem ndifiak mbok nwan obok eyin obok idem nditk emi mmafo imande idihe ntro ana ofo ọsuk ọnyuñ etip eta edibere ubọk onyuñ udusiñe. Umen nwam mfo uka ukañ emi edem uso ma edem uka imayiehe, inehekede iyie kpukpru ini, mmo ọsuk enyem ndisuk ndu ke mfina me nwan mfo oro edi owu iko ọ mma mfo ọ baba mfo edi owu iko k'otu oro mmo idihe mbin iko, otu naña mmafo ikade iketie iwin ubọk itie idọho idem mkpo baba do odu mma do odu iyenam kpukpru mkpo afo enyem ndifefik mma ma baba mmo anam akpa. Baba odude oro ọsuk enyenyene ufan oro fin, mma odude oro, osuk enyenyene ufan ono fin, umen efuri efin mkpo uka ukọfuk mma iboto mfo oro ifukhọde ofukhọde umukwe owu emi iwamde fin ke mkpo k'otu ntak oro ana ofo ekiene esin ubọk ini oro ofo amanade edikud eyi do ana anwan unwoñ ini oro. Medikud mma okud baba umuyakke nwan ofo oro ofo akade ndo do uyak ufik e k'idem yak enye ikpoñ obo mak otude enye ọsọp akpa, ana ọnyuñ esin unwam one mbọk mkparawa nnyin idem ma iban yak isin unwam ino ufọk idihe siak mmodo nwan afo abad ke emo imido efuri efuri mkpo imenyene heaven and earth